Eeh ko mi yiɗi mi jangina himɓe kam mara munyam nɗen nɗen ta ɓo ko moi anɗa koɗime hoɗɗi roore on.